Shede ɓalenii ɗon daban-daban, wodi ɓale mauɗe, wodi pamare, wodi ɓale ha nder wuro wodi ha kauye. Shede sarenii ɗon latta be irin ɓade toi ayiɗe bo hatoi nde woni, amma je ɓuri ɗuɗukoni wala sala million go'o ya hugo shappanɗe jweego koh jweeɗiɗi. Wodi ɓale fereme yaran million joi, jweego har jweetati